Yayapota mbae, mbaeyave <hesitation> yavaire ñai yave ñamiivaera kirairaitarako ñamiiva mbae iako yayapotavae oipotata tanta yayemongeta jeje oekavi yande vaera jare yarajataviko <hesitation> jokuae ñemimbi oi oiramii, esa jetaa mbae ipora pora vae yandepuere yaesak